मैं कई प्रकार की मछलियों का नौ बते सकदु। कुछ प्रमुख प्रकार की मछलियों का नौ यू छ: रोहू मछली (Rohu) सिल्वर कार्प (Silver Carp) ट्राउट (Trout) सैमन्स (Salmon) कटक मछली (Catfish) हिल्सा (Hilsa) मृगेल (Mrigal) तिलापिया (Tilapia) फ्लाउंडर (Flounder) टुन मछली (Tuna)